Kua taɨ yoerava, cepillo dental, kua yaiporu vaera ñanoita colino, kuape yaikɨtɨ ñaneraï, yayoe kavi vaera kua cepillo jeivape, opaete ikavi ñanoi möpetï ñavo